Ny vahoaky aborigène a Aostralia ao i zany da mponina voalohany ary manana tantara efa mihoatsy ny dimy aly tao i io. Tonga lasa federasiôny i Aostralia tamin'ny tao <hesitation> raika amby sivanjato sy arivo. Tamin'io no namondronana ny zanatany ho firenena iray.